<hesitation> prefiero janaj janaj carro porque moto pues demasiado re' yojelaal reh en cambio carro pues ko na to'oom awiib' cualquier re' xoo atohpa cha awiib' pues más ko kiroo.